Koʻu manaʻo, ʻae. E hāʻawi nā kanaka akeakamai i nā laʻau hoʻomeamea i nā poʻe maʻi. E kōkua ana ka laʻau hoʻomeamea ʻua kapa ʻia placebo i nā kanaka akeakamai <hesitation> e huli ai i kā nāna1 ā loaʻa ke ʻano o ka maʻi.